Handu nifure ighenda ma ipho ithangenyi niliphure ighenda ighe- ighehifho makana nighende kuya niire vindo vakwa kindo kicha nimlombe Mrungu mambo ghakwa ghaghende kole haghire kindo kingi kyanjithumbua nilombe kimetha thinaghira shida kolenikeghenda ni- nikafanikiwa nikaghenda. nahira vindo vyakwa kindo kicha namlomba Mrungu kindo kicha mambo ghakwa ghaghende bathi haghilegho handu hengi nifune ighenda ho.